Wesukumzina wishtukenandi, dauru nanili kuisi umeme usina, au ugari wamusina, labda wiki ikukala ijihiri kilwe, wiishi wuli lakini, wiburi sigi sana, wishala suri vana mashaka gona, wolimpaka shida sana boriwa rinji, shida sana wali mpako amna, bajeri ya umeme wengera. Yaani umshe huduma wigosa, yani jambo la kushukuru sana, iserekali nishukuru sana, ino iterenda uni ebana ndilie, bano ngapika nini nanilia hata sahi ndo mambo mabovya sana, hii serekali bashukuru sana.